اي الحيوان المفضل عندي أكيد بيكون الفهد، الفهد حيوان سريع وجذاب وجميل وحتى أنا عندي لعبة عليه وايد أحبه والفهد يعني مو هو أسد ولا نمر هو ما بينهم وأنا أحسه لطيف وكيوت واي هاي حيوان المفضل وأتمنى أتشوفه في يوم من الأيام